Naa re jwa'n ta nchana nchena jwin toza <hesitation> nka lozoney. nak re kald ngis laza, <hesitation> kald ngona, nit tai'y <hesitation> yed chixa' jwa'n nlyaba toxkuay <hesitation> ee kald yeja', nit este kad lus- lusnay mbay nare nit re jwa'n chumena nak este re nit koba, nit kon nzob yeza, nit kob naruza a nit <hesitation> kob be'y, <hesitation> aa nit ye'ina tata nit yeba' per kuan ndob blimen na jwa'na ta nlina nche'a na